غاح احاول اتمشى اتعرف على المنطقة الهي اشوفلي فد صديق او كرايب هناك بل المنطقة حتى شوي اقضي وقت معانو بين ما يصل موعد الحافلة وهمين التهي بل الموبايل لحد ما تصلح الحافلة الي اطلع بيا واغوح.